Changa moto nkulu ni kukuumbi duni hali kwenye amagu onjua ni yavula. E magu onjua yavula. Ano ya kuleka nana inchitu kuyumba kata hivi. Ana magu onjua. Ano ya kuyumbishi duni ya ilelo hii. Isingati ya mfitipa. Mfitipa alulu wali. Nyata njapa nswende. Sijuika sononu. Likwenye hili kwa chini chidawa lakani. Ukimu. Ukimu. Akulu mutu ya buti. Alina kisukali, alina kisukali. Fadengi. Ukimu. Koo! chini chidawa lakani. Likwenye hili chini chidawa lakani. Duni yubuyumba hivi. Ulu wale ukimu. Anamana chini uchukulu. Ndukuombe kapa hapu. Hili changa moto zina ni. Iye elimu. Na iye elimu hiyo. Pamuja ujiami niwayoe mkulani mwenzo wako. <hesitation> Kwanza mkumu kwa witu walu kwa huu. Hii vita vingapo na tunga fasoinsi. Tungafasoinisi kwa sababu ujiani. Ya kili tuikali la bongala. Tange tupa tukuambu ukila. Nangiana yangapuga kwa yangapuga ajaje Hila wenu mkumu kwa witu walu kwa tunga fasoensi. Hawi inchiizi. Yonzi Tanzania. Tunga fasoensi. Kwa huu tuka lombe la mungu. Sile hii vita vivyo. Tuwavunvi tuku video. Ndumuita alifaa abali, tuwa hufu asile vitaja, vipo niluku mwituku. Maana vya hii, pavila atuanga meza swae mwitu, sinugua kutukila. Haigula eni, ilazima uumikula, kwa sababu <noise> ulimwana inchi. Na chiku taguanga wa uumikula, usole laisi, au mubu unge, unoko ngoza, au kuchingila inchi yako, engitenzu, usalama. Na ndichi uchiko onooneka, aguta alifu mwita alifaa abali kwa mba wika lutivi, wika lutivi. Sasa nga wika alawati ni mtange ngu mikula. Inamana wejukayo ongoza, wewe mkola. Na ndio mana kukulu kukatuka uumana kialama, msalaba kwa ajiliya kulenga mungu. Ajiliya kulenga ni inchi kwenye engitenzi, usalama.